إذا رجعت سمانه للوراء أول حاجه باش نعملها هي نحاول نصلح بعض الأخطاء لعملتها سوا فى القرايه و لا في الحياة اليوميه باش نركز على الفرص لفتتني و نحاول نحققها، زادا نقدر نرتب بعض المواعيد و الأشياء لنسيتها <hesitation> نحب نعيش الأسبوع هذا بطريقه أفضل سواء في تطوير نفسي و لا قضاء الوقت أكثر مع الناس لنهتم بيهم، الهدف هو أني نستفيد من الوقت.